Aan, ikhiin ño̱ꞌo̱n mangiin, phú kuitsúun ene̱ mangiin ño̱ꞌo̱n mangiin, nuthanmejnée̱ mangii̱n, guáꞌdáa̱ ajngúu̱n mangii̱n, nuni̱i̱ séña̱ o naꞌba̱a̱n kólíi̱n naꞌba̱a̱, naꞌba̱a̱n edxúu̱n naꞌba̱a̱n, pero kuáꞌdáa̱ mangii̱n ajngúu̱n mangii̱n, nuthanmijnée̱, nafruꞌu̱ún ikhiin ño̱ꞌo̱n. Janjánꞌ, xí ni̱ꞌkha̱a má mbáa, xí nagájnuu na̱ka̱ mbáa naꞌne séña̱ naꞌne ne̱, na̱ba̱ñi̱i̱ꞌ, nathée̱n, na̱ke̱e̱, nagájnuu̱. Janjánꞌ, phú kuitsúun ene̱ ño̱ꞌo̱n. Xúꞌkho̱ má mangaa, i̱jíi̱n rá, narangoo̱ rí naꞌpho̱ i̱jíi̱n ná rawúu̱n, ná ndiyáa̱-ndiyáa̱ xu̱kú, ndiyáa̱ tsíꞌbu ndiyáa̱, ñu̱u̱ nduyáa̱, yuska ríjuun rí naꞌpho̱ i̱jíi̱n jodee̱ guwáa̱nꞌ, pero rawúu̱n jode̱ ne̱ mbá tikhuu̱n nostuaꞌe̱e̱n rawúún i̱jíi̱n, <noise> aján. Mbá xkuaꞌnii má rí na̱ma̱ñuꞌ khúúnꞌ.